Ngame mwene ngele onda iyadha peha limwe ka- epe. kaalishi mpa nda putukila. nenge mpa nda kala. ndayi ngaa peha limwe ndi wete kutya kandi shipo nando omuntu gumwe nando okuli. Nda dhina oku tumbula ndayi nando oniilonga ngaa pehala lyontumba. tango tango ondina oku tala utya mpa ndili. mpa te zi. opena aantu yeli ngiini. tandi ilongo uukwatya waantu mbono yeli mpono. okuza kugumwe sigo okwaangu gwahugunina. okuza kokanona sigo okomukuluntu. ayehe mbono ondina oku ilonga uukwatya wawo. Etandi tseya uwanawa nuuwinayi wawo. Nonandi itandi wu tseya awuhe lela lela wothatha. ote tala ngaa mpa te vulu. Ngele oshoka itoti ayehe otoya tseya onga yeli. Gumwe oteyapo ngaa nolwaalwa lwaashi lwe. shaashino ngoye omupe ndishi. opo- oteya ngaa a tale teku talapo ngaa nomwenyo omwaanawa ihe nani oku ku li kohi. Haye lela. olwaalwa ndu eya nalo okweya nolutiligane nani ye omushunga. Iyaa. onkene oshinima shina oshilonga unene omuntu ngele oweya pehala ongoye weyapo omupe, owuna oku kala wiifupipika. Wa ininga omufupi lela lela omuntu gwanathangwa ishewe To ilongo lela lela kutya okuya pehala mpano ndeya ombepo ndjino yaampano ohayi pepe ngiini. Aantu ohaya ihumbata ngiini. iinima ohayi ningwa ngiini. iinima ayihe mbyono owuna okuyi tula momutse nomomutima goye. yo kala hoyi ipula ethimbo nethimbo. sigo aantu ayehe tayeku taamba ko. etaya. nangoye wo eto mono kutya aaye. ondeya mpano. ondaadhapo ntumba nantumba. ihe oh nguno ota vulu ngaa oku lilwa kuye. nguno ayee kena omutima. iha lombwelwa shike. Ito kala owala weya pokuma ihe ongoye nale wushi iinima ayihe. nenge ongoye nale wu wete shi sha puka naashi shaali mondjila. Aeey owuna ngaa oku kala wa ifupipika. So osho nee ngame ngele ondayi pehala omuntu omupe. ndeyapo pehala ndili po onga omuntu omupe opo ndeya po. aantu ayehe kaandi ya shi. ondina okuya ilonga. Ondina oku kala nda ifupipika. ndilipo omuntu omu ifupipiki lela lela nda ninga omuntu omufupi opo ndi ende te tseya. tandi nongele lela lela kutya okay yakwetu nguno okuli ngeyi. naanguno okuli nge. Iya